มีสี่คน มีอีพ่อ อีแม่ น้องสาว แล้วกะข้อย

มักไปกินข้าวนำกัน ยามมารวมตัวกันกะสิไปหากินข้าว

มีญาติหลายอยู่แต่ว่าบ่ค่อยสนิทปานใด ปกติเฮ็ดงานกะสนิทแต่กับที่หม้องเฮ็ดงาน

มีพี่น้องตั่วดีกว่า เพราะว่าครอบครัวเป็นสังคมแรก เฮาเฮาสิได้เรียนรู้การเป็นสังคมแต่อยู่ในครอบครัวเลย

บ่มีปานใด เพราะว่าเกิดมาปู่ย่าตายายกะตายเบิดแล้ว

อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกะมักนัดกันกินข้าวนำกัน

ซ่อยงานบ้านงานซ่อย เก็บทำความสะอาด

วันปีใหม่ วันสงกรานต์ ให้ความสำคัญ กะสิหาเวลาว่างมาพ้อกัน

พ่อกับแม่ เพราะว่าเฮ็ดงานหนักกว่าสิส่งลูกเรียน โตมาได้

บ่ค่อยได้ไป ปกติไปแต่ร้านอาหารกินข้าวนำกัน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

อยากให้เขามีสุขภาพดี สิได้อยู่นำกันไปโดนโดน

การรวมตัวของคนที่อยู่นำกันมาโดน แล้วกะกะเหลือพึ่งพากัน

แต่ละคนกะน่าสิเฒ่า อาจสิบ่ได้อยู่นำกัน อาจสิต้องแยกย้ายกันไปเติบโต

เบิ่ง Avatar ภาคสอง ภาพสวยแฮง เนื้อเรื่องแฮงม่วน ตีกันเบิดเรื่อง

มักหนังสยองขวัญ หนังผีเดะ มันจั่งตื่นเต้น

มัก เจมส์ จิรายุ อยากได้มาเป็นแฟนมื้อหนึ่ง เพราะว่าน่ารัก

มักธี่หยดสอง มักณเดชน์ตีกับผี

คันเป็นหนังผีกะมักเบิ่งหลายคน มันจั่งบ่เป็นตาย้านหลาย

ติดละครคุณธรรมจีนรู้ว่าสิจบจั่งใดแต่ว่ากะเบิ่งคือเก่าอยู่บ่กะว่าเป็นเพราะอิหยัง

เลือกรถไฟ เพราะว่ามันอันตรายน้อยกว่า

Grand Canyon อยู่บึงกาฬ มันคือจั่งต่างประเทศ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

มอเตอร์ไซค์ มันสะดวกสบายแล้วกะว็อบแว็บได้

สภาพรถล่ะ อยากให้มันปลอดภัย

อุดรกะเป็นตาไปเดะ มีหม้องเที่ยวหลาย อาหารกินกะหลาย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

มักคนบ่หลายแหล้ว มันจั่งเป็นส่วนโต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

มักกินเผ็ดอยู่แต่ว่าแล้วแต่อาหาร คันมันบ่เผ็ดลางเทื่อมันบ่แซ่บ

มักกินส้มตำ มักปลาร้า เค็มเค็มนัวนัว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

ซุบบักเขือ ต้มบักเขือใส่ปลาร้าใส่พริก ง่าย

มักไปร้านก๋วยเตี๋ยว มันหาง่าย กินง่าย ใกล้บ้าน

มักกินข้าวเจ้า กินข้าวเหนียวหลายมันสิเป็นเบาหวาน

มักเฮ็ดกินเอง มันถืกกว่า

หมูกระทะบุฟเฟต์ มันจั่งได้กินหลายอย่าง

มักกินอาหารเกาหลีตามซีรีส์

อาหารอีสานมันนัว มีปลาร้า เค็มเค็ม เผ็ดเผ็ด บ่คือภาคอื่น

แตกต่างอยู่ ในห้างลางเทื่อมันเฮ็ดรสชาติบ่เถิง

มักกินบักทุเรียนกับบักมังคุด มันแซ่บแล้วมันกะแพง

กินข้าวเหนียวกับหมูปิ้งกะเป็นอาหารคาว กินข้าวเหนียวกับบักม่วงกะเป็นอาหารหวาน กะแซ่บคนละอย่าง

ก๋วยจั๊บญวน อีแม่ข้อยมักเฮ็ด

มักกินกับโค้กมันจั่งตัดเลี่ยนตัดเค็มได้

กะแล้วแต่เขาสะดวก มันกะบ่เปื้อนมือเดะล่ะ กะกะ

กินก้อย มันแซ่บ มันนัว

มักกินอยู่เดะล่ะของหวาน คันกินข้าวบ่ได้กินของหวานคือจั่งกินบ่แล้วนี่ล่ะ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

ปกติกินข้าวเหนียวหมูปิ้งเป็นข้าวเซ้า มันง่ายดี ขับไปซื้อใกล้ใกล้เซ้าได้กินแหละ

มักนอนตั่วเนาะ พักผ่อน ปกติเฮ็ดเวียกกะบ่ได้นอน กะเลยมักนอน

มักเล่นกีตาร์ฮ้องเพลงตั่ว เพราะว่าอารมณ์สุนทรีย์เดะ

วาดภาพกะได้เดะ มันเป็นงานศิลปะดี บ่เคยเฮ็ดปานใด

อยากแนะนำให้ฝึกเล่นกีตาร์ กว่าสิฝึกเล่นเป็นกะกะเวลาโดนอยู่ กะน่าสิแก้เบื่อได้

กะกะได้เดะ คันเล่นจนเก่งกะเป็นนักดนตรีได้เลยเดะ เล่นกีตาร์ กะเพลงพร้อม

ข้อยมักฟังเพลง มักเสียงดนตรีพร้อม บ่ค่อยมักฟังเสียงคนเว้าปานใด

กะมักเบิ่งอยู่การ์ตูน ตาม TV ตอนน้อยน้อยมันบ่ค่อยมีอิหยังให้เฮ็ดปานใด กะมักเบิ่งแต่การ์ตูน

กะกะให้บ่ต้องคิดเรื่องงาน กะเฮ็ดงานอดิเรกไป กะกะบำบัดให้อารมณ์ดีขึ้นได้

มักว่ายน้ำ มันจั่งเย็น ประเทศไทยเฮามันเฮา

เล่นกีตาร์นั่นล่ะ ราคาถืก หาเล่นง่าย ฝึกถืกง่ายแต่ว่าเจ็บมือจักหน่อย แต่ถืกอดทนได้อยู่

มักเฮ็ดผู้เดียวจั่งมีสมาธิ

เบิ่งหนังใซ้เวลาน้อยกว่า แล้วใซ้ข้อยจดจ่อยาก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

ไปพิพิธภัณฑ์ จั่งบ่เสียเงินซื้อของ

มักเบิ่งการ์ตูน เบิ่งสารคดีมันสงสารสัตว์โลก

ฮ้องเพลง ให้ผู้อพยพฟัง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

บ่ค่อยมีปานใด เฮ็ดงานเซ้ากลับแลงเซ้าเบิดเวลาแล้ว

มักอยู่ แต่ว่าวาดบ่งามปานใด ยามวาดรูปกะผ่อนคลายดี

วาดรูปดีกว่า เฮ็ดง่ายกว่า

มักเบิ่งเซียนหรั่ง ตลกดีบ่ต้องคิดหยังหลาย

แนว เฮ็ดของกิน เพราะว่า เบิ่งแล้วกะอยากเฮ็ดตาม

อ่านหนังสือ เพราะว่าต้องจดจ่อเนื้อหา แล้วกะเนื้อเรื่อง

ต้องใซ้กีตาร์เครื่องดนตรีล่ะเนาะ เล่นกีตาร์

บ่เปลี่ยน เล่นกีตาร์กะฝึกเพิ่มเรื่อยเรื่อย เล่นให้มันเก่งกว่าเก่า

ใซ้ Instagram เบิ่งวิดีโอในนั้น

ใซ้เวลาเบิดมื้อ ว่างยามใดใซ้หยิบขึ้นมาเบิ่ง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

Instagram มันกะขึ้นคือจั่ง Facebook นั่นล่ะ

แต่ก่อนมักลงอยู่ แต่ว่าตอนนี้ขี้คร้านแล้ว เฒ่าแล้ว

ลางเที่ยกะกะถือบ่ค่อยได้ปานใดประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ล่ะต้องฟังหูไว้หู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

บ่มักมันยาวโพดเบิ่งบ่เป็น

ติดต่อกับคนที่อยู่ทางไกลได้ แล้วกะเรื่องราวรวดเร็ว

มีแน่นอน เพราะว่าซุมื้อนี้เด็กน้อยกะติดกัน กะน่าสิไปหน้า

มื้อนี้อากาศชื้น คือจั่งฝนสิตก

มักอากาศหนาว เพราะว่าแต่งหน้าแล้วหน้าบ่หยือ

อากาศฮ้อนฮ้อนมักเปิดแอร์นอนอยู่ในห้องล่ะตั่ว

บ่ได้เตรียมตัวเลย มีฝนกะเปียกเลย

คันเป็นบริเวณที่มีป่าหลายกะคิดว่าหนาวเท่าภาคเหนือนั่นล่ะ

มักอยู่ยามฝนตก แต่ว่าต้องอยู่เฮือนเดะจั่งเป็นตานอนแซ่บ

ได้รับผลกระทบอยู่ อากาศกะสิกะ และกะอาหารกะสิแพงขึ้น เพราะว่าพืชผลบ่ค่อยออกดีปานใด

สภาพอากาศตอนเป็นเด็กน้อย รู้สึกว่าบ่ค่อยแย่ส่ำนี้ปานใด ตอนนี้มันมีฝุ่นหลายกะเลยทำให้สุขภาพบ่ดีนำ

น่าสิส่งผลกระทบต่อผู้ที่เขาเฮ็ดไร่ เฮ็ดนานั่นล่ะ พืชผลกะสิบ่ออกตามที่เขาต้องการ

ยามอากาศหนาวหนาวก็แต่งโตจัดเต็มเลยล่ะ เสื้อโคตแหน่ ผ้าฝ้ายแหน่ กระโปรงหนังแหน่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

เฮ็ดหยังบ่ได้ล่ะ จะท่าเก็บของทำความสะอาดยามน้ำลง

กะส่งผลอยู่นะ ลางเที่ยฝนตกกะเป็นเหงาเหงาแหน่ อากาศกะกะหนหวยแหน่ อากาศหนาวกะอารมณ์ดีแหน่

เลือกหน้าหนาวละเนาะ มันจั่งเย็นสบาย แต่ว่าต้องฮู้ก่อนว่าหนาวปานใด จั่งสิเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวได้

กะสิเบิ่งมดเดะ มดมันกะสิขนไข่มันขึ้นมาบนกะ กะแปลว่าฝนสิตก

น่าสิมีผลกระทบอยู่ คันฝนตกกะออกไปเที่ยวบ่ม่วนปานใด